अगर मैं साइबेरिया जाहूं। तो मैं अपन साथ खाये पिये के समान। मोर कपड़ा मोर जरूरी दस्तावेज जरूर रखू। एक थरमस भी अपन साथ रखु। जो मोके गरम पानी देहि जेके। मैं अपन सफर म पी सकत हू।